Lesdi Polan kam e woodi kuujeeji e woodi nyaaminnda feere-feere, e ɓe ɗon mari kittolle bana piiroogi, biigos e zafiiya - kanka, zafiiya kanka, kuujeeji ɗii pat e ɗi waɗiree e - e laawur e kuujeeji luttuɗi.